Sopa opaete kerupirupigua mbaetɨ aikua, ëreɨ kuapegua, oïme sopa de mani, locro, chairo, trigo, verdura, jokua kuarupigua, iru tetaguasu pegua aikua